Ajkäyoo' yan la'ayti' a'lo' ti uxot' jaj- ja'oo' wa kiwilik tan uman ich ja' tan upeeksikoo' tu'ux tan ujiiltikoo' a' ja' tu'ux la'ayti'oo' tan uman, a'lo' ti a'lo' uk'ab'etkuntikoo' ti ub'eloo' ti uxi'mal ich ja' ma' chen yan ti'ijoo' tulakal b'a'ax yan ti'ijoo' men k'ab'etkuntikoo' ti'ij, a- a'lo' ti uk'ab'etkuntikoo' a' b'ay uk'ab' tu'ux <noise> ujiiltikoo' a' ja' ti ub'eloo'. ya